Nakuu jan naketetunro laku no'o nró nrí, epillo yuté janá nrunró xhi cuenta ñá kova'a kunondó java kuii né xhité ña naké tunrokojá ihó axhin ngoyó yuku nondó.